الرياضات اللي بتتطلب أكثر قوة بدنية هي مثل رفع الأثقال والمصارعة وكرة القدم الأمريكية، هذه الرياضات تحتاج للياقة بدنية عالية وقوة عضلية كبيرة، عشان تقدر تتحمل الجهد والمنافسة، أما الرياضات اللي تطلب أقل قوة بدنية مثل المشي والسباحة الهادئة ،هذي تعتمد أكثر على التحمل واللياقة ما تحتاج لمجهود عضلي كبير مقارنة بالرياضات الثقيلة.